E nder foli ɗi annduɗen en liso to ɗo, inde goɗɗi seɗɗa. Foli meɗen wuro daga muɗum, kurkutu, lutcuku, <noise> ciciyel e woni nder, holulluwa, koli-koli, bilgare, ngotsa, ciyango, <noise> iyaberku, dutcel e waliyal.